Joni to tawan mi mi joɗi ɗo miɗon woni to golle gollal <noise> mbietingal Transferrnt project, <noise> ɗumi gollata ngal woni, <noise> fassitirde ɗengal Ingilis yari ɗengal fulfulde bargu. <noise> Miɗo ɗowin ɗo mi waɗa golle e nder ɗangal fulfulde bargure, <noise> mi waɗi dumi ɗo mi welti e majjum e mi hokka e sehu senne senne ngal ɗume. <noise> huwal non ko lati kol ngiɗumi fu ko lati hala <noise> am kadin dama kan woni e beydo, <noise> kan woni e beydo kan e yia ma ɗo ko kalami ɗo. <noise> yande go ɗun warai ɗun halite bawo mi yawti. <noise> dubi fadde kewal fuf. <noise> Jomiraawo tan anndi toy gollal ngal haɗoyta <noise> caggal gurna. <noise> To welti e maggal to ngal mi yiɗin gal